Kam vënë re që jeni të zemëruar me njëri-tjetrin... më vjen keq të shoh këtë tension mes jush. Jeni miq prej shumë kohësh, ndoshta do të ishte e dobishme të flisni hapur për të zgjidhur gjërat dhe për të sqaruar ndonjë keqkuptim.